Ɔ̀́yùà ù nà za gbɛ ɖɛ́ɛ̀ ùsà ù nà za gbɛ ɖɛ̀ɛ̀ kɔ máàlɛ butiti kɛ eɖeɖe lɔ lée kàsa ù nàá ɖi ù wa ŋè ikùnya ùni ɖí ùni kànàɖà màa u na bù. Yà ùsa ɖi nàáni sù ù na gbɛ. Kɔ ùɖà gbɛ ɖɛ̀ɛ tè bùwà màa bu nyo eɖeɖe lɔ le bù nà titike kàsa ù nàá ɖi sò wa ènyrewu ní ikùnya ùni ɖi ɔ̀yùà kà nì ɖinè màaké ɔmi fíà ɔmi bà mì nɔ ɖàlɔ.

Bùwà le bùa abàni igagla ìku nànyiɖe ani kɛ ɔ̀kpɛ̀. Ɔ̀kpɛ̀ u na bù àdà nànyiɖe ɖíni ù ɖi iku maké nelele àfé. Kàyi ù ɖini ù ɖini ù ɖèe lele ínɛ̀ kɔ nú ŋò ɖèe kɔ ɔ̀ fɛ̀nifɛ̀ tè wàa ŋɔ̀fɛ̀à blɛ̀ɛ wa bàni íkle níì ùŋòɖée ɖíni ùnisu kàyi ɔ̀kpɛ̀ fi nànyiɖe ɔwɛ gagla ɖògóò étè ú nàŋka gbɛ̀, Kàɖi ɔ̀fɛ̀nifɛ̀ ɛɖí ètè ù na zizi tikɛ. Ùni ùwanì ɔ̀kpɛ̀ nànyiɖe ɔ̀kpɛ̀ nàa yifá só òɖo huî le èle ù na kɛ̀ wa ògòzè ku nànyiɖe ùni sù kàɖìì ù ŋle ɖèé vevè go bàzà kpalià ni ɔ̀kpɛ̀. Ɔ̀kpɛ̀ gɔ̀nì ùni ɖiì. Ùwànì ìnyàŋòlí kà no ɖò àkple nànyiɖe. Ìnyàŋòlí no só ùna ele nanyiɖe ù nà wà òɖòle. Kɔ ùɖini ògózè ɖàa mlià blɛ̀ɛ ùú mu ni ɔ̀gɔ̀ní ɖàa mla ìnyàŋòlí lɔ. Kàɖi ògòzè ɛɖi ùna yifà ɔ̀gɔ̀nì ku ódòle; ɔ̀gɔ̀nì ɛɖi ùna yifà ògòzè ù nà wà. Níyà ku ódòle ù kɔ na wone a ɖàa mla nànyiɖe Ìgbobí Ùnibí nànyiɖe à nàá lɔ iblɔɔ̀. Ìgbobí nà nyo zàa tiɖò níyà àɖi nànyiɖe nànyiɖe nànyiɖe nànyiɖe ɖɛ̀ɛ̀ una bàni nɔ̀ ŋɔ́ni kàèe nànyi ɖe bù nà nyò zàa tiɖó níyà àɖi podìni podìni podìni. Ùni ɖi ùnibi kà ní ìɖinè màa ɔmi fíà bùwà bùà màa beké abù àdà nànyiɖe gloò bùà fíà òdòle bùwà màa ɔmi fíà ɖáàlɔ. Ɔ̀yùà kà nesese èJìJì nànyiɖe ɖí ù na tùsà ù nà zà gbɛ ɖɛ̀ɛ̀.